Ny hitiavako mi-voyage amin'ny tomobile aloha a, dia mozika ao agnatiny a. Miteno- miheno mozika aho a, dia ny hirahira ao koa teteko be mihaino anazy a sady mampatory a. Dia tsy hitahitanao dia tonga amin'ny misy, amin'ny tany andiananao anao satria varianan'ny mihainohaino ny mozika igny eo anao.